Bo he, a gna mi lo ezhi, mi pikpna dodo enyize baba ga kna mi nyi ze kpma mi lo ekpma dozhi mi kni mi lo ekni riri ndye a ye isire yna, mi ga lo ekni riri hna, be snu mi galo na, ehm. aḃo mwabare bena hedye he kpe-de tswashe yna, he wye ḃwa wu wo he dye wo wye, mi ga lo kni riri ndye twashe a chi gbmadna mari she tub a ḃe yna, mi ga lo mi lo dye wo ḃo snu snu wye cha-cha, mi ga lo mi lo dye wye shandye aza fi lo yna, miga lo, lo dye wye shiandye tswashe ḃe snu wo gni aza ya yna, mi galo ba hna ke mi lo dye ke mi ḃwa kala mi snu tswashe tnutnu ge do, ke mi bwa kala mi dawo beta, ke mi bwa kala ma ze zandye za wok pa tsu dewo yi gala ga dewo eza shandye. Yesu nyi. Bena ekni riri hna wo yi gbe dna mari ne tugnilo ndye mi ga ye mi lo, kni dodo mi pyi-kpena. Bandye, mi ga myi mi ga mu mi lo nyi yna hna, e bena lo aḃondye mi tnaye ḃo hna, milo mi la ḃa ewye ke mi ḃwa kala mi snu tswash tnutnu ke wa mi jnaya do ge mi ze eza riri.